Ireto avy ny karazana bibikely fantatro: ny kadradraka, ny kalalao, ny moka, ny lalitra, ny tantely, ny angidina ary ny valala.